<hesitation> Tegna marigny za tegna marigny za tsy mampifangaro voamainy am'raha hohanigny <noise> fao ny matetiky atako voamainy miaraka am'coco de aharoko vary, zay fao.